Karazan̈a vatosoa: misy safira, ribisy, avy iô misy misy ino mà izy in̈y? Perla, abôkà eo misy diaman, avy iô misy koà <hesitation> ino mà an̈aran'izy in̈y? Tsy azoko on̈ono tsara, araiky araiky karà ble in̈y, tsy azoko on̈ono fa zen̈y e.